देखो सा हुकम जातरी भी कोल्ड ड्रिंक हूवा वा सभी आपरी वस्ता खराब हूवा। क्युकी वनमा शुगर भुत ज्यादा हूवा आत्री हूवा की तीन दिन री शुगर री वा बराबर हूवा है। आग्गर आपणा केन खोलवा चाऊं तू बन्न मई ही उपर एक खोलना रू निर्दश बतायदा हूवा है।